Väega levinüq allergiäq, sääntseq söögipõhitsõq, omma näütüses maapähkmäallergiä, tuu või ollaq eloohtlik, vai laktoositalumatus ja gluteenitalumatus – naaq ommaq tavalidsõlt veidemb ohtliguq.